<hesitation> Gn'anzara asagne zavakanto ame fivoarany tena manokagne de tena ilainy zany satria raha gn'olo zagne e tia <hesitation> mamaky na manaraky e zavakanto reny da lasa maitry izy lasa maitry maragnitry say mafantafantatry raha maro de iny raha fantany iny gne sainy maranitry iny zany gn'ahafahany manasara e fiainanay aveo satria misy lesona zany azony ame e kanto fantany.